Re fahitako anazy aloha, taloha izy io no gnilainy, satria anao raha mahavita fianara amin'ny universite da nahazo asa, fa refa tafara taty zany, mihamaro e mahavita fianara ame oniversite nefa sy miasa avao, fa re fahitako anazy zany traikefa zany ndre hanesika hoe mahazo baka avao anao defa ampy fa anao fosy zany e mila magnano formation ivela- profesionely mba entinao hiasa.